Mesin sasavek ia ala save so na ala paken. Ndia-ndia hataholi la save so na ta pake limak so'on. Kada ala tao balo'as la lo hatak ndia dalek fo ala ini cok an so na ana leno. Fo dodofa so na barisi ndia so ma ana tao namada balo'as al, an ke'e nan losa oen ta fa anak bo'en, fo kada hoin le.